<hesitation> Suŋa suŋa. Tu niinguregɔ la puan, tu tari duunsi'a mɛ ti ba kɔ'ɔm dɔgɛ ba basɛ na ti ba pugum ka tara nini. Duun'aŋa wa me n ka tari nini la. Amaa ba kinɛ puan, bugum san niɛ bii ba biseri la niisum tãna kina. Beni zuo, Na'ayinɛ n maalɛ ba bala basena. Le pa'asɛ, tu kelum tara dusi basi'a mɛ ti ba maalɛ ba basɛ na ti ba pugum ka tara zuputo. Gee, ba n ka tari zuputo la za'a la, ba kelum tana nyuusera mɛ baŋera zɛsɛka woo n de ba paagɛ la zɛsɛka woo n ka de ba paagɛ. Dusi buuri buuri boi mɛ ana ankaŋa taaba dee kelum nyɛta bii baŋera sarɔɔ kina yɛsera la ba n nyɛti niihum bii niisum n boi ba niŋan la inya.